Kaɓe nii ko sonɗe junɗe jam ɗon semɓena lesde ngam nonon wawan leddi mai ndi hefta bote mari ndi dara be kuɗɗe mari ndi hefta enshi hore mari